Ɛfʋ wɛga lanʋ mɛ ɛfʋ wɛga la ɔlɛ ɛlʋɛ bʋakʋ ɔlʋlʋ akɔ nadʋ ikpadʋ kʋ itiniɛ bʋakʋ ɛkawɔ ɛga nʋ alɔ kɛ makui la yɛ mɔkʋwʋ yɔkpɔdʋ maʋani makʋ mɔdʋnʋ ɛfʋbie mɛ ayɔ ewʋ akɔne akɔnakʋ amɛlayɛ manana kʋɛkʋɛ mananakʋ etini ʋdʋwʋ akɔnavani akɔnazɛvi ʋgbatakʋ wani akɔnazɛvi ɛkʋbi wani bʋakʋ ɔdʋ ʋdʋnʋ bʋakʋ ɔnabʋɛ kɔlɔdi kɔmaba yamɛfʋɛ kɔmaba mʋ kɔmɛ ɔnafɔ bʋɛfala akɔna kele layɛ ewlesɛ.